Hiusõhar'aq ummaq tuu jaos, et <hesitation> uma soengut kõrrah hoitaq. Näidega saq saat <hesitation> har'adaq ja niimuudu egäsugudsõq pus'aq hiussist vällä võttaq.